duga dubennon ama uaminifun katika maisha namtokko ama maisha binaadamit mal binaadamtiti sidugomfet, mal binaadamtit sihiamin mal biaadamtit siamint lilla yaani woishin siamint akkama sitihataria dandette namuu sihiaminuu bare at ijemt kulli inaman yaani shakka sirra kabaah, dandete woaminen sitinlakisenu waaminenii yaani sin yedenu dub akana, <hesitation> ammo mal siamineninnen won kullin nam kullin yaani siamina dandee won innin fed kulli sit hinlakifeta. <hesitation>